Quandu piensu nel agraecimientu pos estó a pensal en unas ganas rálidas i enormis de reconocel a angunu un detalli o unas palabras qu'aiga teníu con megu, o que cenzillamenti estea velaí quandu m'es precisu. Es essi agralecel de coraçón", i que lo espressamus pahuera con un messagi d'agraecimientu, un amorejón mu sentíu o una sonrisa bien grandi que te sal de horma natural. En essus momentus eris coscienti delo que tienis i hazi las nuestras avenencias con los otrus más prohundas i más huertis.